Em roosters rokno tok hwnwi gosijakna nangnai tamni hwnba bohrokni bisingo avian species no phunuknai joto charimung <noise> tongo. Borokni kubun bwkarang tongo. Chirikhokrok khe Gallus gallus domesticus hwnwi mungwi tongo abo wngkha borok ni bisingo kotor. Bohrok thwi kwchang bohrokni bwsakni goron wngkha thwngna bagwi nangkukma phiya bohrok thwngna bagwi nangkukya tei khorang tubuo. Bórokni khaitwrwng khe chirikhókma hayungno phunukna bagwi tei jorano phunukna bagwi kók salainani lama wngwi samung khlaio. Tei rangchakni comb tei wattlesbo tongo abo bwsakni rangchakno swlaiwi mano.